Ni violon yan bɛ'a bebian mu a benɛ we a ni wɛna <hesitation> hu'ine hu'ini hu'inenɛ winina han beɲu nɛ we ni wɛna a wa'o nubeza yan a to ho pipian nɛ ma we ani mu yɛ dɛ tomu ma we nɛ a mu tanu le a tanu le ma tete a bun mɛ famu'a mara ho ho violon ta benɛ yɛrɛ a tubabura be